Timeɗen ɗan jareten none ji kanji noye goduɗen iri muɗum e wodi attaye tinunɗal ton boti non. E wodi fa hande tiga ɗirteɗan bafuloho. <noise> E wodi tigattanteɗan jinja, e wodi tigattanteɗan ira nono gullo fu noko wurtata ɗun non fu e sande ɗan.